زرت <hesitation> بلد كانت <hesitation> نوعا ما مش متقدمه مكنتش متوقعه خالص ان انا ممكن استمتع فيها بس حقيقتا كانت تجربه ممتعه جدا بالنسبالي-كانت فيها <hesitation> مناظر كتير طبيعيه جميله وكانت بلد هاديه جدا